दो हजर् पन्द्रह् बर् क्सतु मोर अग अतिकर् गुतपन् असिल्। हेइ हमयत् मै <hesitation> अखम् उसतर मैथमिक् हेइ खन्त परिखत अम्बर्तिन हसिल्। जर फोलत् हेइ हमय् खेनि मोर बपे हेइ खैजिबन लगत् अतिकर् गुतपन् असिल्। हेइ बर् क्सतु मोर बपे अति अति <hesitation> मोइल बन् असलरो। हेइ हमय् खेनि बोर् खस्तो करन् दो भेकेजुन गसिल्। जर बपे बोहोतु घत् पतिकतर् मजत् हेइ बर् क्सतु पार् कोर होइसिल्। जर बपे हेइ बोर् क्सतुत् मै <hesitation> मोर् भेकेज् कोइ कि हब अतिक् दिक्तु पति बेसि घर् खनर् अतिक् दिक्तु पसि बेसि दुर्बलत होइसिल्। अरु <hesitation> कोलेजिअ जे बर जे तो पह होनर् हमयत् हेइ हमय् खेनि अतिकर् अतिक् दिक्त दुर्बल् होइ असिल्। जर बपे <hesitation> एतकर् पोसर् खेतो ओखोबिथर् सिस्ति ब हन्म केन बोलो ग होइसिल्। जर बपे दो हजर् पन्द्रह् बोर् क्सतु कोति कोइ दो भेकेजुन बोलि कब पर जर बपे हेइ बोर् क्सतु मोर् बपे अतिकर् मोइल बन्।